Ikpaikpa ji ku khodusam, nta gwo ayaye bhoven fa zazang ataa aro, bhoven faama ni haobhana nta ja nang akaku bho anang fạạ bhover faa ra haodam ọ bhoven faa haoda mo ataa taa bhoven onoo ikpikpa itibho, okpoho bho daa, bhove aoshii bhaoda ataa taa bhoven faa ja humo ara na ni haovoi ozearani oru evurere bhada. onoo gwen gwen ara bhoven fa zazang ataa oro bhoven faam saa na faa aomaodam, onoo gwen bhoven faam hamaa va bhe nyi o, ataa ataa ozeara ora nọọ ahwo, owa faa anyi o nto ro bhana nto noo gwe ojo yina faa, ozeara hobho ta ava faa anyi faa anyi onoo gwe ne gwo jo ame ora mo jo bhana bho, ora hobe tu oro nana ru. Okpoho bho daa se ku bho taa ikpakpa isi taa do ibho, bhoven aoshi onoo mo yubha bhohaoda, okpoha heyina afan heyina hotom bhohaoda, saa taa enoo khanii ava hotom onyio, ataa onoo bhanii ova hotem onyie Fofone bha gba gba ma ni bha nya nyeng nta ja bha kpa hithom, onoo gwo vaana bee, bhoo da. Saa bha meere. Agwo saayina onoo bhọọ, nzia onvo gwe tre osaa taa bho ogbo vaana, arara pir anoo nto jo gbo vaana gwan agwo gwen, obhora unwe otaa taa inmbhin hoobho, hobho rayen, nto ra bhoven aonang hoyina aru ovaa mene aru oroti bha suubho ozeara etoma ozeree nto ja okpoho hoyina, onoo gwe re nang odo saa bha roso mo do kpaa ota re bhoda ozerani ra ru, fo soo hobhe oru fo koro naa gwen gwen gwa ja taa taa onọọ ani ara gwem kara bhavaana, evan a bhada. So nang tetone saa bha ku hekpe fon jo, ani ani ani zome, zomo zomo baa kakum baa ra rom kayina nto noo oro suum ovaana onyi bhoven fa ra nang bhoda, gwan onro bhu nwe haava fi, nta ra ro gwa gwane gwen ani nto ra ete hoyina bha ani bhoda saa kama zang hiso asuu, awune so kan odam, saa zang hiso asuu o. Ibho ni ha kpam je kubha nang, bheven bheku bha avaa roso evaa taa m bhe pee bhatibho onoo havaana bho da, hezere sa hetibho hezere heta do ibo ibhusa gwem ma ani re fofone nta ja kpa unwa maa saa kha roco maa vaana akaobe and asobe gwa bha ku, ani bho da, onoo evaana ho da, onang fofone sabha humo bemone bhanang nto so zeb bẹẹ ozeara onoo gwo ro vaana bhoda nta ra ani haa ye aru sa paa anang fa saa bho zebọ onio po kubo bhoo oro nta nang re odam nang shii bhong na nanang ozeara etoma hozere re. Avaana bhaada, bhoven fo noo jo yaye mo nana bhoda bhusa, bhaa ramaa don o bha bha bha bha rosuzoi, rosazoi rovi saa ropee saa ro tibho, hekpaeto asen sa gwo ra na na, ma huma yina avaana bhoda, so na aru etoma sẹẹ kua nii, anoo hevoi okpakpaa, onaru ọnọ nọ aagwen saa kuba ku etoma nto soo zeb ani ne re, ozeara onoo gwe ro kpakpaa bho daa, sao na bhoren nta saa bho ze ona maa kaku ạạtạạ nta vaana re onoo gwo ku oshio yubha, hovaana gwen en nẹẹ hovaana gwem je nẹẹ, hezere se hataa bho, hezere hitibho nta onoo naa naa hoza o, ora hezere sem ma na nang mọ ja hekabhe aonoo ma ni re aru ovaa bhe reto oru ofi bha obhoren faa jaa raa na, apa huyen kwa ja ra paa, apa mo, ovi re ora bhon, aku bha nyenyea hekpato saaraa zeng maa shii oven ọ mao vaa naa.